Amiko ny atao hoe asa tonga lafatra dia asa tsy mamizana ara-tsaina aloha voalohany indrindra. Izany hoe asa tianao ny manao azy an, dia mamela anao fahalalahana koa, tsy tsy misy faneriterena be. Asa mamela anao hiaina, mamela anao hanonofy fa tsy mamotika ny tsy mamotika ny fahaiza-mamorona, izany hoe asa mirona kokoa any amin'ny zavakanto izany ny asa tonga lafatra ho ahy.